<noise> Lesdi Ayalanl lesdi ayalal kam peewol ngol ngol de deyawol to ƴaawi to ƴaawi kam ƴamde warday e ndiyamji setto bo warday e pewri cemmbindi